أفضل احتفظ بإسمي الاول بصراحة لانه مو بس اسم هو جزء كبير من هويتي و شخصيتي وإتعودت عليه من زمان و كمان الناس حاولوا يعرفوني به فأحس لو اغيره حيكون صعب عليهم يتأقلموا و حتى انا هحس بغرابة لو نادوني بإسم جديد مو زي ما تعودته طول حياتي